A mi nungeh doboh zumza, mu babura, bansari who bansoneh, boh yuwe yeryi boh ye bala bah bala mada a mala munsari ya wawuna ngabi nzere munayiri nyiglini a lah ki makkun, ki ta muri, lela i yuwe ni muri year goglah a migi mini, boh bannsonoh ri bange ya tuglina niyi munsari niyo a tum mummuni kiyu ki makkun munsari ya wawu debeh ma eh so ni gumu ya nghanibam nungo a mi gogleh kullung, tebeh ayete tig babura mu shembe ki kya ki kene gog munsari muna iyerba sai iyereh geh a mi bali, boh tugleh kuniya ya wawuna kurbiya goglah ni bora banzum yi wawuna goglah muna aya ga wuni gaga oh na kuniya dom wori o shagleh yoh dama aya bom munsari mu donari yawuna a dam na yu sage na tol mun ma ri na nyimgla mere who yin a kyeni boh ah lah. kenan amma iyoh dwa mele ni goglar mu mele no mu gogla sai yere bali, boh a yerba gogle mudona ko da kure yare dob ba tebeh domaga ayar goglah riba, boh bamu mogoh year bamu mogoh yerba na gab lari yam kara kara, amma boh goglah mudona manang ni goglah yer bali koyen ko nge bila wo tiri bira yamo mna nunga ya bayinbi ma ya mom nna nungn, ya gabma yare kya afwa tereh ka pilli gyaga tareh boh ma ri yuwe tuse toloh daga nfwa iya tige iya pag ye peb biz ana gan birci ri ya pak te ye ki bagri bam bari kasari ki disumur, boh dinsumur ma bama mami ya wawuna na ah ayu ka ngagao ɓa ka ɓoloh poro bira, mera nkeni bop unam ka dusumur, toh ni giglah ba shangme goglah mudo nah an na wugyage tereh, amma meli ni goglah mu mele ni deng deng boh bara na ma yiri tigtebeh nzumza a bwe, toh yiri wawu dobog a gogla ba a pura a ke a le bamuni ka kyene peni leh ka yu mui yeh. Tabi nyimo ngaban gi ya leh baini nyera toh na goglah mu do yam aba, amma goglah mu a na wuni nyali bugu won, nyali bugo who nyali bugi nyimo wurin loppina dob mogoh toh na goglah wun na na mbilban na who kaguwun yu bileh na wun ma, na nya mom nungeh boh mpili nzumuwun na nya gab who kaggo, boh mpille na nye gab bayimbi na migysum ma bamburum ya oak pore hyo wane nama kai leh bamini mam wuru who leh mallam bamini, lari nungu a sungh anya ayeka pak moo kuwa? Bamini lari nungu a yete sugh anya ayaka pak mono kuwe? Bani yaka sugh bali a migyagi? Kuniya kareh wolo fa nag aba na ana ma hmm ngeya kam yamba nyebiya posu bali bali yani yegi poseh bug dimin bohi pille wuri ni woloh ya kuni dimin ɓoh nyimi pilleh wuri woloh ya kuni amma boh a wawu ɓagri yoh ba doboh zumza doboh ka loppu bugo nyali bugo tol nyeli bugo ka tig ka loppu wo ye nyimo ka bollo laun loppu wo ye nyili bugo ka tig ka loppu wo ye nyiro ka bollo kun lippo bug kun logsi muri nda amma boh a na me bugo ya tuko ya nyimo bat oh muri nda mudona ya wawi loghe ba, boh ya ken kene, de nona pilli muso ka peni nzumo ba. Boh ya peni nzum nay a pika a mi kaka the <hesitation> zumza mini lele nib oh yoh boh a liyo gilli ka tong punam ka nu a muri, na a dino amma boh a nama ya din ka na ma ya bol gitag muna molong ye luteh <hesitation> gi mins ye nyimo, toh ah ah <hesitation> yu a lari ayu bogin lah ba a ya a lari a yu bagin lah ba a ya duru la, boh a logoh ni bari ka wusu ka naghi nyimo ngayi ha mu ngabi ni kun kullung mu yi tugh muyera bali boh wo geh lili mudonari, na bali nungn waneh yima boh i logey boh i gabeh boh a puro, boh i tugu lili udonari na wigh balo pusu wane noke ma boh a logoh ka nyigi tun gel tobeh man nyimo nyebo nun go nyimoh ngebo lulo ubeh doboh zumza minu who lassa ayeka pak mono amin ana ayakam kpenen ayeh sugeh ba. Toh, su gab kene inu who lassa Aya kyan gyaga kene kyadak kyadak kyadak kyadele, boh aya aya shaggi boh mumu nyigle ah ah mino ya monm nungo doboh tebeh <hesitation> a dingo ni wub mi kuno na man ya damn ni wub mi kuno na man ya daman ni man ya damn amma boh a wubo, toh na lesa mina ma hittle ye ni gi birah ba a mi zumza boh, a yawo nyimo mu debeh nyimbo, dobeh tiro mu dobeh ngyo yima a doboh nge, a doboh tiri man yawan pib mogoh yirin wawu ba nyigh a ba dusu mut kun dusu met ko yen kun puru, ya lattibi man? Yiri lattibo man? Gum yami bagga mun shagli gyawun wwoyi ya wuni yamba yanda mu pagni wun niyi shagh geh mi bali boh noi ba banu shagli mi bal wun sai wun mumwum bari, tebeh niwun shagli gimi yamimi a mi goglah zama a mi goglah mi zumza mini kenan wurin kya fwa kin pilleh boh ni makkun loh yirin kyan ke tereh kun pilleh boh m goglah bare